Дар обҳои дарёҳо, кӯлҳо ва уқёнусҳо садҳо намуди моҳӣ зиндагӣ мекунад. Аз ҷумла, гулмоҳӣ ва форел аз маъруфтарин моҳихои оби ширинанд, ки дар обҳои кӯҳӣ пайдо мешаванд. Сазан ва калтакмоҳӣ дар дарёҳои калон зиндагӣ мекунанд ва барои хӯрок хеле серғизо мебошанд. Моҳии шамай ва сафедмоҳӣ низ дар кӯлҳо бисёр ёфт мешаванд.